Ñy sakafo tsotra ro teña teako :-ñy vary aminy ñy tsaramaso.-ñy vary amy kabaro.-ñy vary aminy antsoroko.-Manahaky anizay ñy vary aminy ñy potikena aminy ñypoavoron. -ñy vary aminy ñy pomme de tera aminy ñy potikena ;rezay ñahy ñy sakafo tsotr <…>.